Saus matabai bisa pedan dook a tehu pedan nai mamanak malole ela bo'o nalutin lai-lai no buka heni tatanan a ela anin manai boto saus ndia dalek kalua besak a tatana falik ho o'o nalutun lalai sila.